Nmada bo ntukwo tu tnu tnu bo nkwonu da mi tnu tnu kwo nu da minkwo ni zhni fa, fayi za doho ho yi wo dna lo nayinye miknu ta taba kwa gnu won akpe wa wo bwato fayi nwo bayi ba wo bwato dolu miknu kwa fi wo fuwa, ofa kwo zhni yan manayinu kwo gwominati kwo gna ge yinu ofa oya nufa che yibabwa nyan gyi chenu zhni ofa bo kwo dam tingen oza wo bo nufan oha byi bata wyi vi oha byi ban ba zhi ba abwa yan manana n zokwo mana. Oha byi n haya nhadida yi obga mi ha kpa ba ama nho to bo nu fan ho to gomnatu tnu tnu n shilon kun kwa zhin oza agye wo la bwi aba kwon kwa zhin oza agye wo dna zokwo nukwoyi kwon kwa zhni oza ayyo wo wi ovi, kwan kwa zhni oza to kpo wo tu kwon aye wola zhni wu gyi yi ama bo dna fa ho zhni ofa tnu tnu she kwo la kamata. Sa ho sa ha yi ho knu snu lo yan gyi yi oba mi ha kwu ha zhi apma chen ha zhni apma chei ha ha zhni apma chei she ho zhni apma chei ho be mi ha mi fiwa, ho bama ha zhni ha siya zna zna jam na kwo ba bma ho zhni ha ba mi ho lo ha byi yi n oba ba zhni, oba manayi chenu zhni ofa bo kwo da mi ntinge ofa kwo aya zan ofa kwo wu nge she alo agu aga nuwa cho ha lo kpma ha ta wan bu pyan ana nho nho ha lo dna nuwa do lo ha bwa kwo ba bma ho zhni n nuwa ho yi go ntungen nuwa kwo tayaza abma filo nua ho ba bwa bwa bam ama ha lo fa zna hn hn bma na nshekwo nu to bmaho hota bwa yan yan ho yi ha zha pyi cheyin chenu mi gna ge ofa da hotana kwo kwa ya hon chenu zhni ofa bo kwo da mi nlonu che zo ha zaho mi ye ma ga shawu la nge za za ho yi wonu ofa, ofa kwo bma lo nabayi ya zna zna kwo mago de.